Omu ka yiitu twinemu endimi itaano ezituragamba. Orw'okubanza; twinemu Orukiga. Orurimi orwa kabiri twinemu Oruswahiri, turagamba Oruswahiri. Orundi orurimi oru turagamba n'Orunyankore, Orunyankore rwe rurenda kushushana n'Orukiga, <hesitation> orurimu orundi turagamba Orujungu kandi orurimi orw'aha muheru turagamba Orunyarwanda, Orunyarwanda narwe harimu ebigambo ebirenda kushana na n'eby'Orungankore na n'ebirikwenda kushana n'eby'Orukiga, and omu ka yiitu turimu abantu mukaaga, mbwenu omu bantu mukaaga abo, abantu babiri boona barabaasa Barabaasa kugamba Orunyarwanda, then twena omu ka yiitu turagamba Orukiga, twena omu ka yiitu turagamba Orujungu, <hesitation> Oruswahiri ruragambwamu omuntu omwe, omuntu omwe niwe aragabamu Oruswahiri. Orikugamba Oruswahiri ni taata wenka. <hesitation> Abantu abarikugaba Orunyarwanda ni taata hamwe na maama kandi nyowe nk'oku naanaagambire twena nitugamba Orujungu kandi nitugamba Orukiga. Orurimi oru ndikubaasa kugambaho rutari Rujungu n'Orukiga n'Orunyankore, twena aki twena omu ka turabaasa kugamba Orunyankore ahaakuba rurenda kushana na n'Orukiga